Menurukku iyyaq olokoloq ero weddingnge sipagguru padanna alena <hesitation> nulle engka ro tapi menurukku iyyaq <hesitation> engka mega to kapang tau pau wi makkeda deq gaga apaq na magi makkada kaq engka nasabaq olokoloq e tu maderri pada-pada alena sipagguru-guru mappada rekeng olokoloq balao we itu balao we maderri akko galungnge <hesitation> tenna tannia bawang sirupa mega rupanna <hesitation> akko ni ro leruntuq nappa wedding ipikkiriki makkada <hesitation> wedding jaji sipagguru-guru yero balao we nasabaq deq namessu tassiddi tammega i messu ri tengnga na galungnge manre <hesitation> iseq na ase we